Okei nak bux etok apaka pang tang salan ina nuk usi ta gik vogi ta nik nuk woki ta satangot gi sang tana nik. Ta nik ga tokoni mamana aisok ina nuk tatai enuk pokosai pokosai ta pox malan inang lo kaxas e nuk pokosi alu ta nik nuk pokoasi inang ina nuk otitang otong lo tang sopen ina xuk o nuk pokosi ina nuk voki tang am m- m ot nuk salai lo lana poxak ina ngur ga pasin ina nik orait aiu ta nik nuk tatai enuk ot xuvili nguati nguati xumpana saxsax enuk cauti e lamatuki lo ngata enuk tun tuni egan nuk tuntuna xamusi gi moso nuk suxa ta nik enuk pogosi nuk lasinuki enuk xauti nuk tuaki lo tang xam tang sotangot numo lasinuki lo ta ngata enuk oti sux gavani ot gavani ta paxak ina ngur nuk lamatuki E nuk saxo ta nik ang nuga mo pogosi inang lo ta saxai tang otang ina xuk enuk lasinuki lo lana ngata xula ngat enuk nuk suxa enuk laxlax ta vok ina nik ga uneng nuk lasanuk enuk tiu rongi ta lana sospen a tang palet nuga mo tuaki tang saxsax lo no egi me sang tangur nugavok xumpana tang saxsax o nuk oti xumpana xau poxosi ta xau o nuk pokosi xamtag timin a- a- a xaiai vo xam tang timin parangum enuk oti nuk lamatu gi ina gan gi moso nuk suxa ginang lo lui ina tala tala o inang lo gan ina vartabar. A pasin ina nik ga uneng aiu ta nik nuk ken voki tang oil ina gi sang nuk oti lo patum or xulitim masax vo sota kain malapen sugim ta nik nuk poxosi nuk oti tang oil ina gi ken langasikom lo ta xulitim. Orait ta nik alu ga tokom mamang kain vok ina nuk soxo nuk paraimi o nuk oti xula tang sopen otang paraipang ota so enuk oti ene gan nuga oti nuk miksi xumpana so tang ngot gura nuga voki nuk ngan tanim nuk ngani xan tang taloi gi fres malan gi Nuk nangas nangas elxiax tang wok ina tang nik wok ina nik ga pus nik pogasi tang parangum nuk pogoisi tang saxsax saxsax kain kain kain kain ina saxsax nega pus e ina tang ngur moso ina tang xaia ina tang parangum ina tang xau e tang ian sota kain ngot pox ina laman gilak nuk pokosi pana nik tang vol ina nik ga uneng a ve xanap nuk ngani tang nik xisang gavex nuk mas oti la lana lasinuki xamtang sopen xamtang ngata ngata enuk boili e ta nik gi sang xam oil oil ot gavani tang malapan lo xulutim tokom masax lo tang ni xam tang join e ni so oil xoxonut oil nik oil lo nik ina vok tang mamana vok ang. Nganu lavu ga axalxa lit ira pana mamana ngot pus ina wok a sangi tang pok tang saxai tang ot lakos ngiai nik saxai ngiai nik. Saxai ngiai lakos nganu lavu akaikalili ga tokon kain kain mamana ol lo lana saxai ngiai lakos ta nik ga win axa musi tang tang soka mamana ot akamus lo mamana tangitol tara kara ro pana nik